languru keke don huuwa languru mei don mari jamdi o'n den hander jamdi mei don mari jamdei petal hander toh a yoe'e langu mei jamgel petal nei hander sengel warengel fiiya banduu jamdi manga bangur mei sengel waadi sauti gel wada karo sosai toh a yoe'iri non-non kara mei wadata toh boo languru zamani o'n jee bature jotta o nafturi jee batiri o'n dhum mari sipika haan hander be naftiri woodi be bikkido batiri mei hauti hukkai hite toh a hauti boigir mei boona a hautini sai gel sinyel siko